Maiyung rok bohrokni bukung no kwbangma samungni bagwi kamo khlaio. Abo wngkha chamung chamani nungmani kok salaimani tei borok bai kwrwngwi tongmani. Bukung nwng bai sakani khwchui ni kwthalimani belai kheno thwngjak tei cholis hazzar ni sai kwbang bahan tongo. Maiyung omono twijlangrokno romna bagwi tei rwkhlaina bagwi twi nungna bagwi eba sakni bwsakni sakao sarsa khlaina bagwi tei twijlangni twi snorkel wngwibo swnamnai. Bukung no romjak kok salainani bagwibo swnamjak jephru kubun maiyung no tangwi eba romwi. Tei maiyungrok bohrokni bukung no khorang tubuna bagwi trumpet hai tei scents no saimanna bagwi bohrok no chamung manna bagwi eba belai kheno kirimasingcha wngna bagwi chubachu khlaio. Bukung wngkha kwthang tongna bagwi belai kheno nangkukmani tei nangkukmani manwi.